Ny anjara asan'ny zava-kanto ndraika aminao magnokana zany de izy io amin'ny maha zava-kanto agnanjy zegny a, ndrendreka mitondra hafatra, magnanatra anao kô de magnintsy, anao mba hoe hagnagna fitondran-tegna sarasara kokoa de ake koa anefa ahafataranao ay ma karahanzao kolosainan-jareo avy avy amin'ny faritra zao, ay ma karahanzao ny anjareo arÿ.